Ngati ge ngom so pake wati hutu la hutu loa, coma ngom so pake ma gunting hutu la gunting gena dahe tora toma ngom na folo ma rehe ifa.